Mepɛsɛ mekyerɛ kwane a yɛfa so hohoro yɛn nsa kamakama. Deɛ ɔdi kane, ɛwɔ sɛ wonya nsuo a ɛtene, te sɛ nsuo a ɛɛgu adeɛ mu a pipe hyɛɛ aano anaa wookɔ gyina pipe ase anaa sink aano, na wodi kan bu pipe no de wo nsa no hyɛ hɔ de nsuo no fefa wo nsa no ho, na afei wode samina aato wo nsam anaasɛ liquid soap aagu wo nsam na waahohoro, aahohoro wo nsa no saaa na wode aafefa wo nsa akyi, ne wo nsa ntam no nso waayiyi ne wo aafefa wo kokomoti no nso ne wo nsa ntam no nyinaa wo bɔwerɛ mu na waayiyi ne nyinaa mu kamakama na wode nsuo no, wo aa wode wo nsa aahyɛ pipe no ase na waabie bio aagu so, wohohoro wie a wopɛ a wo bɛsan a repeat the same process no, wotumi san de samina aaka ho, wobɛtumi aahohoro no mprenu anaa mprɛnsa sɛ wopɛsɛ wo nsa no fi paa. Deɛ ɔdi kan no wodi kan de nsuo ɛfefa ho a na wode samina aato so, na waahohoro First one, na waasane aayɛ saa bio na waahohoro second one, mpo third one wobɛtumi aayɛ sɛ ɛbɛyɛ a wo nsa no ɛbɛfi kamakama nti wobɛwie no wobɛhu sɛ wo nsa no aayɛ kama kama kama na aayɛ fɛ hwee nni wo nsa ho bio.